لو أقدر أتناول العشاء مع أي شخصية تاريخية، أختار الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ليش؟ لأنه كان باب علم وفهم، حكيم وعادل، وكلامه ملهم لكل زمان ومكان. جلسة معاه بتكون مليانة حكمة ونصايح تساعدني أفهم الدنيا والناس بطريقة أعمق. يمكن أسمع منه قصص وتجارب عن القيادة والصبر وكيف يكون الإنسان قوي في دينه وأخلاقه، وهذا الشي يهمني كثير في حياتي.